Borosu gémméñ de xanaa nga bañ sa gémméñ gi metti bëñ bu metti ban laa dal nga bugg lu yomb. Soo xëyee boo sa- sangoo ba mu set nga jàpp julli ba pare nga jël nga boros ba mu set, nga raxas boros bi denc ko ba subaati mbaa ba guddi, mettitu gémméñ moo tax nit ñi di ko ut. Pare su booba dangay am xet bu neex mooy génnee si sa gémméñ.